Raha aminay any moa zao, raha ohatra ka ande hilomano zao tsa raha raha maro raha ndesinao, fa <hesitation> ranomasy moa zany raha masiny ka <hesitation> manaraka fombafomba gasy ianao de tsy maintsy mitondra salova na lambahoany, na lambahoany, manahaky zao foana, de misy vavaka angatahana moa zany amin'io, ka de mangataka joro eo anao de zay avao.